O‘zbekiston, AQSh, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Germaniya, Frantsiya, Italiya, Yaponiya, Braziliya, Meksika, Kanada, Turkiya, Ispaniya, Avstraliya, Saudiya Arabistoni, Indoneziya, Birlashgan Qirollik, Argentina, Janubiy Afrika.